Servan à tutto quello che no ti devi fâ fòrsa co-e man ò co-e brasse ò co-e gambe, insomma, primma gh'ea solo che di attressi meccanici, ma de quelli che a fòrsa gh'â metteiva l'òmmo, ò e beste, ò l'ægua tipo i moin, pöi an scoverto l'elettrcitæ e semmo stæti megio coscì.